सुरुमा हमरा भेटले हलहु त तुइ दोसर । तुइ भन्नाले एब सरिरक बनावटसे फेरी दोसर हलही तुइ बुध्धिक कहुन अ मनोक भाबना फेरी दोसर हलही । अ एखना बणसु भेटै त मुइ दुनुहु बतवमा बण्सु चेन्ज अ परिवर्तन भेल बणसु देखइ । पहिला तुइ हलही पातिर अ एखन बणही इचिका मोटाइली । पहिले तुइ हलही खुबे हासी खुशी फदकइ याजु कालु तुइ पुरै दोसर भेल इचिका तुइ दोसर मन्से नहिया देखै मुइ तोरके । पहिला तुइ मोरके कहवा जाइ कथी करइ सबकुछ हलही सुनोइ। <noise> पहिला एक चोटी हलहु भेटले ओसनक दुइ चोटी भेटलाहु फेरी एसनक ओसनक तर हिन्दिनवा बणहु एखना भेटलाहु <noise> तु त पुरै इचिका परिवर्तन भेल । <noise> तोर फदकली साइली देखी लिएर अ तोर उअ बेबहार कर्ली देखी लिएर इचिका मुइ दोसर दोसर देखले जाइ बणसु तोर । कस्का तुइ एके चोटी परिवर्तन भेलही त ।